أهم حاجة في تطبيق الهدوم سواء تيشيرت ولا قميص ولا بنطلون ولا جاكيت، إن إحنا بنجيب الكم على الكم أو الرجل على الرجل ونبدأ نطبقها بمسافات صغيرة ومُرتبة عشان نحافظ على مساحة الدولاب ويكون الشكل متناسق أهم حاجة في الدولاب ميبقاش الشكل منعكش يعني